ऑस्ट्रेलिया के भी काफी अचा संस्कृति आ। भारत का दोस्त आ। काफी सारे त्यौहार मनौ। हर बार से क्रिसमस डे मनौ।